Ihó nri'a, ihó capulin, ihó manzana, limá hu <hesitation> menbrillo, ihó esté granada nridá fruta no ihó ñá'a ñunú, tenoxa kuii no yavii té kueno ste anria nani chó kiin no té kueno nruá kueno nridana no xa nroñono ná'a, xuñatú'u kuenoté ño'o kuenó nringuanoté nakinino kuila kuila, nakino ta dada'a kokitani chí kano chí kuechí chí familia.